Nun ti preoccupari, nun successi nenti. Po’ capitari di rumpiri qualchi cosa. Sai quanti voti m’ha capitatu a mia? L’importanti è ca nun ti struppiasti. Ora arricugghiemu li coccia di ‘n terra e ti pigghiu n’autru piattu e accussì cuntinuamu a manciàri. Comu si dici, sunnu cosi chi capitanu a li vivi.